الخدار كلو عندنا في موسمين الخريف و الشتا و طبعا اشهرهم التبش و الطماطم و العجور و الكوسة و الخيار و اللوبة و الخدرة و السلج ، لكن هسي بقوا يقدروا عليهم بي طرق الزراعة الجديدة دي لكن بتكون غالية و ما اي زول بيقدر يشتريها